Kua kamiu grua jei supeva jaeko takarara yae supe ñaneñepe kuako oyeporu ipuere vaera oñemuata, oyererokarea kamiu yara vaera yaeya kamiu oyeapo kaviape o guiramiipeguaiño ogue o oikomegua yave tape rupi